Sɛ me nyɛnko bi rohwehwɛ dɛ obedzi edziban a ahoͻdzen wͻ mu na mbom n'enyi wͻ esikyire edziban do pii a, afotu a medze bɛma no nye dɛ, ͻdze bɛhyɛ n'adwen mu dɛ esikyire edziban a n'enyi bͻbͻ do biara ewu dur da mu ntsi sɛ ͻdze ka n'ano a obowu. Onya dɛm adwen no hyɛ ne tsir mu a, menngye nndzi dɛ ͻbɛyɛ no dɛ ͻnkͻ esikyire edziban ho bio na dɛm yɛ no ͻbͻtwe no ho efi esikyire edziban ho koraa.